والله أجدر أمشي تقريبا عشر كيلو في اليوم. <hesitation> بس على فترات متقطعة، طبعا، مو- مو مرة واحدة، يعني مثلا، اثنين كيلو هذى كبداية. وبعدها خمسة كيلو، وبعدها سبعة، هكذا تدريجى.